Este pos la te ja. Bueno jaa kumír sañara kuu in pastel pero pas comojya chií tuu, tuu ñob material sa kuara ta sañara ja este chií yo kontaava te sañara ja noun in ñuees komín inoo keo pues tu jaa sañara ye yoatu, tuu kuu sañara pastelun te este mejor. Jaa este te kayeeera ñin tau, ñtau jifínto ñe ñtkuon san chií tuu tu ñob este material chií ñi modo ñasa saaya, ñasa saaya, chií ñasa kuu veer chií tuu te, yua chií tuu te, mejor ñintoonaa ñiia guanp tuumi sañara casu.